Nakano ñaku kuña na xhini nanyió naxó xhen nunú un refri ná nataguá, ña deno nidá nritu nreyú ña un datangua nadakenú ha nakukuxhi, refresco nakuxhi nduté nakuxhi xhundá xhekuno refri ñoniyá.